Manahaky anizao ñy tanta fandehany ñy tantarany ñ'olo raike mipetraky a ejipita añy i: -Añarany Mana ,lelahy tanor'eo ,olo mahay mifandray <shushes> aminy ñy fiarahamony misy azy e,olo natahotsy an-dranañahary io, fe nanday ñy fomban-drazany avao ie aminy ñy fiarahamony;i olo na nanompo an-dranañahare ,nañamboatsy ie lagilizy ,trañon-dranañahary io ,hivavàha <shushes> ,nipetraky aminy reny rano nilo a ao ie ,tañy ñy nisy azy.